ɓiɓɓe leydi Sirilenka, ɓe jinnaki e dina, bo ɓe wodi kolte e nyamunda e janngirde boɗɗe, ɓe njoɗe nder Diwal yurop.